Ti löüdset tuu tütrigu säält maast, koolnu tütrigu, ja sis naati teid kahtlustama, et tiiq olõt tä ärq tapnuq ja ärq vägistänüq. Ja noq olõti ti vangih, tävveste ilma süüldä, ti ei olõq tuud tennüq, Tuust um mul kah'o. Mul um selgeltnägemise võim, ma tiiä, et ti olõ-õi süüdü. A näet, kohto- ja riigivõim tuud ei usuq.